زما په نظر د یو موټر مهم اجزاوې عبارت دي له ،ا، ټایرونه، د ماش، موټر ماشین یا انجین همدارنګه کابین یا د سيټونه ساحه او د سویچ بورد او کنترول، ا، ساحه چې شترنګ هم په کې شامل ده.